Salamalaikum yawa udzina gwozo, kegh kne hin vaya kne, kegh ghaɗuko, kegh wahala ai wahala ndzuk nana vuka kwangyehana an wahalana, vuka ghwanga puɗ hashana an wahalana, an wahalana vuka ghwanga puɗ hashana an wahalana, an wahalana mauva udzina gwoz, wahalunda sunawa vuk ghwanga buɗ hashana dadamunye da davulama hakuri, dadamunye davulama hakuri vaya bewna hadadunda davulama hakuriyo, sai dadamun inagane jujaj kmɗurka mawa, jujak mɗurka mawa vuk ghwanga buɗ hasha, udzina lamung an wahala mau, ba wahala hiɗik hiɗika ba, wahala kada kadaya, udzina lamung. Wallahi kada wahala, kada wahala vuka vuk ghuvanga buɗ hkn, ghwanga buɗ hasha, amdiyal kana sisa maivat wahala, susamawa wahala ngra, wahala ngre sumawa na wahala gyanwane sumawa, udzinamau. To negol kana aghas agha udzin agha wahala kana negol damogo, aya ama nugha gwamnati nda idon rahma, gamsa ei shugabaninu ala gula, gula, gula, gulana gamsawa. Aa awanig awanyimugha an da idon rahama, an barka dadamun an barka ghun ala gula gula. Dadamunye takoɗinye kagh ne takaɗa nighe, an barka ghune, kada wahala tutake, kada wahala tutak dige, kada wahala tutak bakarami ya waha abe tutuknawa, awanyin nugha nda idon rahama kada wahala wahala ndzuko, wahala duniya ga baɗaya kada vuka ghwanga amdiyal na ghwanga vuko puɗ hasha kana wahala ngana kada, to anbarka dadamun an barkaghun, dadamun we vulawa gulana, awanyinugha nda idon rahama awava mɓuɗa awanyinugha a magulanyil wahalana kada wahala, wahala ndzuk kada, ndzuk kada inaz damewe haɗuwa mada futaka haɗuwa, we da kor gwaɗa suɗaghuva datasta haɗuwo udzinhan makaranta haɗuwa tuɗughhan suɗuriya na paputat badaya tuwegive udzinha tumɓaɗa, lumbaɗakav udzinha an huɗa luwa, ha thuna moguwo, haina zuwa, agha udzinha lalahan da ghile, lalahan da mog ghile, lalahan da ghile tina hundo. To inaz ha mahgawo, makaranta haɗ udzangamdiyawo, negol kana ei udzinha dzaghahan damdiya, gamsawa, udzina lamung, awanginugha nda idon rahama, ma masunal mataki nda kaltaduta tu nan mɓaɗna nana mɓaɗnana haha baburamdiya, kada baburamdiya, vuka ghwanga puɗ talana, an wahalana kada baburam mɓaɗ ngana, kaga babur sosai andiya, makaɗal tana mbaɗina, kaɗabol tana mɓaɗnunawo, tkma fite da dzaghama wa dan wahala. udzinamawa dzagha han dan wahala tkma fite, najebe jeb fit kana, nasubnaya fite laga naya fite suna jebe jeb fite udzinha na guleke laguluk hanye, ha makarantuwo, ha thinawo kyalmundaha, lahunda maga makaranta ngane hiɗik hiɗika, ha thuna moguwo. To agha udzinha taɓuga suburiya ha thunawo, ha makarantawo, haɗ inazu wo, udzinha lalahan da ghile, lalahan dan fashi, lalahan dan boko haram, lalahan dan kidnappers, nudzinamawai, udzina lashiɗ bew, nudzina mawai, udzina lashiɗ bew na udzina mawai, nudzina mawa, nama wa, udzina lan borno state, na udzina mawa ya. Sasa lashiɗ kanana hatunda hathum makuna, agha thuna agha thuna kaza kazana da dzovka kwaɓa, gol ndudzina wa kana dzagha han, dzagha han dan kidnappers, agha nda agha karmasaya. Dakil han <hesitation> boko haram, agha kwaɓa, davulawatayin kwaɓa kaza, da dzaghahan, dashike ha thuna mogu, dadzagha udzinamawa damdiya, navana han vana ngane tuhulhan tudzinamawa tu goyontahan tudzina mawa, dadzzaghahan damdiya, dadzaghahan nahan nge nanana udzinamun ngana gulenye nanahan ngane dzagha dan boko harame nahanye da chuɓama wata gulen, nanahanye da chuɓama wata gulen, nanahanye da chuɓama ta. To udzan haɗ anthunawo, haɗ an makarantawo, to ne dzagha udzan damdiya, sasa lashiɗe agha thuna, a agha thuna agha aiki allah agahan agha aikin allah, acikin jahadi aga han ndudzina maw, dzagha udzina mawa damdiya, davulhan karmasai mahan daval han kwaɓa mudzinamawa dole da dzagha udzina mawa damdiya, don nunu ghahan kwaɓa duɗtsa dv hlataf hlal kwaɓa agha kwaɓa, agha karmasaya dzagha han damdiya, an to nuwaya, gwayuka aa udzinhaya, gwayuka luwaya an gwayuka aa lokal government na mawaya, gwayuka borno state ta mawaya. Gwayuke sosai, gwayukuya to tunda lala udzina mawa damdiya nuwaya nahe da chuɓama wato nahanye da chiɓa mawata, nanahanye da chuɓamawata sosai, nguɗ kagh dzagha da gwozuwo, tugarhka, gavhka, nguɗka dzagha da gwozo aya dzagha da gwoze kana kaka gavha, a jeɗdan kanoya gavha tewagiv aa jeɗ da abujaya gavha tewagiv.